Zaho a de mandany telo karazany aminà tsakisaky isaka <hesitation> herignandro: brôsety a mandany dimy amby folo zaho, de sambôsa mandany fito amby folo zaho, de pakopako eo am'roapolo fa miovaova ndraika rehefa tapitra herignandro hafa.